ס'דא זייער אסאך עסן וואס איך ווייס נישט וויאזוי צו קאכן ווייל איך פערזענליך קען נישט קאכן בכלל. אבער א עסן וואס איך וואלט געוואלט וויסן וויאזוי צו קאכן איז א גוטע שטיקל פלייש ווי באק אדער פלאנקען.